Emene o mi beh onu ebi ke doh ye omene ba beh omene you ke mute omene e dan onaene bra ke wene dan ye emene ph ke hu imu doh ye mene ani yoi ke inu doh you ani lee edise ma eyin ye mene ke zimbo ekpo owai k doh ere na la doh emu nu you beh sisi you ebi wene kee wene yo ebi wene ke wene yoi be ebi pere beh ekpo ano go se ebi yenrin mena ke zime ebugha ekpo mumuune yo tee favour bia eba ke ye bugha bia enaiyo nuke me mene ke zime ekpo emi ebi ke do so san ye pene di sin ekpo ke la de Kpo son don emene mie ye sen ye kpo mi wene don ya mene en ebi wene hpo wene ke wu pere ye so ye ehn bra ke yenrin bo mine kpo for ye sa me kpo bie emene zia la gba de ekpo emiye keark ya ani emi bre beh so ye mie ye beh emene kpo ziomi me kofor mene izon keme izon mo yenrin mo emiekiri mi biah ye me kene bra ke mio emien ye sei dere kpo yere bos eh forn ebagha bo seh ye mien mein doughq eh eha mi bra bi ye ohpo gba dei ke gba dei ye meh kagbo o izon me feiye omene gba dei ya ogbo ya me ko mie bra ka mien ya omene kpo gba dei emiye kpo gbadei Osu ame oyin o dqn nu beh a le le bra me mene gbese eman gba but egben do bra doh fa o gbe tim den kpo fa gbe timi dan kpo pele ani time ne eneme eniye eneme ewe ene bu bra tamaba tai kere pe re keme se lai e sei ke me sei ar e ke tu so eni bra me ene akpo reime sei ani ke eni go fa kumo Okusu ke kusu keme oka su ke kusu lame, tubo kpo zia ya kpo, me kunu ye mie sei mei, ekpo are bo pe-re emene tubo zia z bra mien kpo fa, emene sia doh zi ne bra mien fa, eneme bulo tubo fai tamara-bra tu a keme-sei pre re yeri mai mie, ame omye, sei teps dongha, elm lee don sei tee o ware kumo, pu bulu tea gbo mi bra beh furh ufo foru k po furu, ebi fere teps fa-ama ofu ru bo kai-the-sunosh tha, ana gba ke naim na omere mane gi shomi ophye ke tor-n tha ebhgha eh awon boh sei the sei dere me fgbeni sei bai ko ba mene Pere ofimi ne away no kpo siye kpo suo debi ako ye ami ye fee bo bo se toru amene beh ene emi bra beh eni doh yeh ye pa mi bra beh boni oya doh ke do me ama fukpe fa fukpo vuro ke varu boi foimi kepo fai omene bim zon yaala ka la me keme sei bre beh okubi fa zalu hole de bini nana omene oku ha na baa mana gi managi gbe ke gbe bini zu govt tie kie tie limo so biniaka kpo bakpe kor kpo omene do far kagbo ama meh yebo sei ke mi Beri ena, bra me, kagbo kagbo, kagbo, kagbo emene ka-sbo, ke-ye, bi tubo fal-menevura kill vuru y'e-be beli-bai ye me soi no emi bra beh akuye loo akpu oyo na eh, oyo amene mum pere-ebi-ama-pere, omene bu-lu-lu lu wi eun mu doh tar arie emiya ser akprlor buth mania kpor ke- nebiakpor omene bulu nu omene dsh, sr emi bra ke seiye tua koms, sei ye bua oi ekpo eni bra seri, eni bra seri, ebi mien pere de bia te bre ke lee sibe emi bra me kumu sei du ba fu, duba ya ko ya, din ba, dei, emi fiye kpo mu, osu bra fa were mo ekpo ona awoy fian bra kpo timi were mo nun timi ben emene mi'en mie beh eyan mie enene gbe enene shari na awon ama zi mi-o bo-wi pere-o ye ka kri-ke agba-ye Zide mi kpo aro kpo mie o- nu dau ofu, dan kpo fa yein ke mie feoror agba beh keme kpo pei-ya, e dan gba ye omene ke yerin, yerin bulon bulon mi kene bra mie sei ke pene doh sei ka ko di sa ke pere mene yr ene mi bra mi yo emene bra mie ye ba amene gbade mie mir fu fa, e bi mi Mia kpo-ebugha kere bar ama mi bra meh omene soi bulu bi me bra me omen oni pe-le de gbenifa o